﻿In shinkafa shinkafa ka walikaye ka janete kaassi kandenekaye ka'yakete ka'yaktakaye sannam kazai gabi ka zagabiye ka kase amu kafunti 'yasi ka funtu 'yasiyee sannam raɗene kayee se ka kase shinkafa nutakaye seka urtasi hek inmad karema guna ka diri guno ka diru timatir yiye kakasete ka kassika raɗikaye ka kase cafa ka kasu cafa ka kase shitta ka kasu shittaye kase manda kase magi kasu magiye raɗuka raɗukaye ka hurwaltakaye ka kasse manja ka urtasi to kala jalob ye se ci ase cikase amuyi he ci diri kare ma gunocidiru kare ma gunaye ci kassi a gabiradikaye ki kase a bude shinkafa ci kase ki kaskaye sannan eutakaye ci urtasi ci kase kare ma guna mike ka mike eutakaye sannam seci urtasi ci urtukaye se sifa ci ae anka buraɗum anka daraa anka wanki anka wannan lewi ae ka ae buɗa a lewi kaili'yasu ka'ili kaili'yasuu lewai aeka zina janeka anka shita anka manda. ﻿kaka menyibai memman kakka'ibaiye ka'yai ka ka'ibai ance wahala mammu 'yaka ayammu ankau inkaye mu wala adar'yan kwaraku ma ina memman mutaƃatan inabai ma ina kwaraku kwala ka aetu bussum kala ka aetu ka aene kwaraku yanye dowodima ka aetu dubu waɗi kawene dubu waɗi anye na aci membai ci janene shakaɗeka wadi takaye ciwo shan cik ci dambu kaye ci leti kaye gangalan-gangalan lewai ain shasina kabai ka yadda ci abai ciam catuni ta ma ankunii catinanita ma ɗaci ci tuka ma beɗiyee cika ma fatibai citukama fatiye cika ma beɗibai musamman inkaye ca kafa se bone ance kaba tagza gar-tagzagar ambula ma nzafaci lewi <hesitation> ngaman ka ka'iyema inkaye na matacibai ko ci ted sakayema da cin ka ka'ibai dici an kullun ca bone ambulama wahala ma lewai, ndagei uetu sau'iba a rayuwama sau'i ndagei tayerumu rauwatumu am baiye kai mu saka bone fa a rayuwatum am wahala ma duniya am kai musaka fa, wallahi mun ndalan dagai iletum sau'ii, mundala mike memman mu takantan inabaima mu'yako ance amuntum mana, ance amuntun kunu memman mu'yaka baima semu 'yanke ma ina kwaraku malama aetu riya ainyan mala'yaka lewai tumu aim mu da ae lewetumu yanye ma lansune an gagalyan gid na zawa zawa <hesitation> mun danekaye mu jani shakade kawaɗi tak. Mu dambankaye shikenam ka tinan ita ma ankuni ka tinani kana ma ɗaci <hesitation> ocikaka ka'ibai <hesitation> kaka kezi wadibai kaka dabba ka ka membai a rayuwako sede wahala ambula manzafaka lewi, kateɗu le nzafaka lewiyema ɗafeda ka ekaw wawai alhakin ke nansibai arayuwa tuko <hesitation> ka bone tiko arayuwako dika an <hesitation> 'yakekai nansibai babo bakkai nansibai nan kai nansibai <hesitation> ballantana wodi tai tausayikau bartiko bayanagaƃan ka ka'iye aina barako, ko yaya ko malka wodi yaye ka ka'iye aina barako amman kangamandi ka ka'ibe kanga na temaka nzafa ebai ballantana ndagei bare a wodi ya yebai amma <hesitation> rayuwaam biya waike ka yadda ka ebai bone aimbaiye <hesitation> ai wadi ka ka'iye bata wodina temaka anzafe aebai amman kangawa ka'ibai se bone aim wahala aim mugamantum kum kaka'i ndagei iletu sau'i ma rayuwatum talle wodibai, sana'a wodibu ballantan aka dafe dama ka ina ka nanka ka'ibai se wahala dowodi ka tingikaye ka ae zawatika a ben a indi ka eu zawa yanye ka saɗi idotika ka lewi dafe kada sandata waɗaye kananka memman ka waluka ka fatakaye kamayetu basau ka nayene basaye nga na baratika bai wadi ma da eka wowai alhali ye kanan sibai towodima se zireke abit'i to ka'ila ka tonenka asiritiko. Kanga man barne kabai kuma harance, kuma har ance na zurakko kuma wodi na ɗafakada ka ene wowai kuma alhalin wowoibai ka walikka a riyaye dowodi ka wetu bai barema an kala harriya ayan har seka dosarenaka har yare amman kawetubai seka yinnekai janka yinnekai janka fati jan amaye a dole in kawalika ka wenebaiye jan ka yintu duk rayuwatum ayan kice ndagai ta iletum sau'i ba dumu an bone dai talaka ankam saka wahalani amman dai mu roɗa kate ndagai iletumu sau'i a rayuwa ma duniya, kak ka'i baiyaye ko ɗan uwaka wadi ya e ka ka'iye ainatemakake amman kanga ka ka'ibai, kanga buɗu nzafa ebai a rayuwa ma kicim ma duniya kice kai gaskiya wodiya kaka'ibai wodi ɗawe ka ka'iba ammani kai mizika ka'ibai mi'eka ka ka'ibai sakwarci ka ka'ibai babo ka ka'ibaii, ba tingena ka ka'ibai ba gefeka ka ka'ibaii ba baraku kaka'ibai ballen nga wodi yayi waka yaye wodi ya wodima wakaye na barakabai ko a lawaka'i nazawama na baratikabai baya mucin yaye anya bartikaba lawakai na zawa yaye letika yena'ina 'yale amma na baratikabai ikayam dafi ziratiksu ngai da kah ekau wowai alhalin ka ekau wowai bai dumu'a memman muttai yanka ka'ibai amman, ance a rayuwatum musamman ance kica ayam, amman de mu ro eka ndagai iletum sau'i mizitum ayam ka dum ka mizitum harmun ziraka mune <hesitation> da akata muka ka'ibai, amman cawan ai mu kice bai amman dagei ilemu sau'i. <hesitation> A rayuwamu ka ina ka mi'yannan ka mizina an ka yadda mu'aibi inkaye lewai inkaye zawa an cankaye ka fashibai ka fashibai <hesitation> a rayuwatumu to ndagai ilemu sau'i ,oci kaka'ibai kwan wodibai wodi ba kwan kaka'i wodi ba oci kaka'i ance ban dina ma baibai tikama lewita baikama ka oci ka kwamni na zirokko ka zabu kare ma 'yawosaii ka zabu karama 'yawobaia lawako ka zabu membai a lawako kullum zanini kala waɗi'yankaye ma 'yanka dama lawakama ka nanka ka zabkani kare bai <hesitation> alhalin dika ka ka'ibai balle ka zabe a lawakau memma 'yawan a rayuwa ma duniya lain in kuɗkan ndalantiko ammani kawabai ka yadda ka ebai <hesitation> ammani ka wasinkaye ka inaa lawako, ammani inkaye da ka ka e kanala ina bai <hesitation> kawa kama tattalimmandi kada ma a fuzaye ka ina <hesitation> anca aite mundala giɗ a tatali anca mu'yaka akata munidala a fuzaye mu zankaye bata na'yatum 'yale bo dabara kamanda ka ina bo kare -kare a lawakai yaye inkaye duk ka gutu suka da ka zaka dama a bata kandala a fuzaye na'yatika 'yale <hesitation> bayye karam manda ke nga eka a lawaninke aida ka'yasi ammni ka damabai daka tinani madaci ka zakama ka damabi kandala ka bautama amman ina na inabai dukan shakabe ka emen gidi manzafaka lewi selokaci mandagai ilenekaye ko dateka wasi ammani ka dama ka e memman nzafaka lewinkam dikamka menta lokaci ma fatibai ammandai ka rolekandagai ta ileku baya ﻿Ka Yadda ka ebai ziranka ko nga 'yanda ka gaɗa kaima na zirka da ni waneba ankare ka kare ma 'yawabai azuni lawaka gadakaye da niwane ma dankare ka kare ma yawabai azuni musamman kananka ocibai kananka ke ubai ka nanica tanci wadi bai membaii a sarati ko kawai ka tinge natiko a rayuwa ma duniya an dadikan da miya <hesitation> katu zawaye ka kaɗika ika kice ye kakaɗi do wodi gwayimma mota ma kandala wala agi 'yan uwakama kak ka'ibai <hesitation> cawan gwayimma mota na anka dubu waɗima ka wakabai <hesitation> ballantana ance anka dubu belu, anka dubu unu, anka dubu feɗu, kala wuna kaye <hesitation> dowodi, kandala walama sede ka ase boso kaasu basoye walanka memman wanekaye jan ase ka barsi, ote nai ribato <hesitation> giɗ riba sede ma wahala a rayuwako, dusuke ndala ka baraka batamenyiye, dusumake ka ka'ibai <hesitation> ballantana ngai anya ka ka'iye ke na baraku amma dusima ka ka'ibai dikaima ka ka'ibai ballantana menyi wodiedi <hesitation> duk a rayuwa ma duniya 'yan duk ka sabi sina wahala da ka rayuwa ma wanna denetako to de ndagei iletum sau'i <hesitation> a rayuwa ma duniya kun baci, kezi oci, ada, kezi, <hesitation> tumatur, in ayam oci, in tumatur kezi, shita, manda, bangul, kalwa, tatase, ata ruhu, tumatur duk a rayuwa tuka. dika an dowidiyema kare ma guna am munda se ci walika agi nzafaci ye wali taɗeciyankaye dicin kullum 'yak kaye catedo ta karai ma guno a rayuwaci dici kullum ca tad enkaye nannaka ka'ibai na baracibai <hesitation> ci nanka ka'iye calaci a gi ngabi, amman cinaka ka'ibai dole ci dowodiye ca ina waɗa an shitabai manda bai ka membai ka kafi bai amman ciwa waɗa anye kafa zuci na rinane, cala bara waɗa 'anye wodima ci jinleniya sha-shaf, shaf, shaf, daci bareni woda <hesitation> dowodi ara'an ka eutakaye, mandabai shitabai, kafibai, cikaseni ka amma burun ka bata kafi siga, aftima shaɗaɗaye cikaseni ka anka kwaɗi waɗi tak ye shaka'i magali to ta tattalidi, ci ɗafe da har har ca wuna ma taɗu a zuyi duk a kata rayuwaci, shakaɗeka waɗi ci yasnekaye se ci eu waɗa ma sau belu kaka'i ko ma sau kunu ka ka'i ashe ci shakaɗeka ndenetaka ci eka ka sau beluma ko sau kunu ka shakaɗeka waɗii, shakaɗeka waɗi tak.